k'o jujon taq tz'alek che ko wach, che k'o pil wachuleew che qas rajawxiik qaqeta'maj che k'ax kikna' jujon taq chetaq che qab'an chiran kajpa' qaqapuj wuxu' qak'atsaj, qatak'mij wuxu' qaqya't kik'uya' qaya't otzilaal pi kik'aslemaal lera' k'ax kikna'an, chi kiwach qate't qamam kenejeel li chee' k'o kina'b'aal xaqara' k'o kino'jb'aal chi riij wachuleew xa'rimal la' qas rajawxiik maqqapuj li chee' wuxu' li tz'alek che qast kikb'an k'ax chaqan maqqapuj <hesitation> taq chee' taq e ch'ite'n nan, wa qajb'eek cha juyoob' wa rajawxiik qasii' rajawxiik qaqe siliij qaqilan, qaqjiyij chel li chee' cheqe'j chek qas e nemaq chek che qas k'ot chek che qasii', maqatak'mij wuxu' maqch'ay che ch'iich' wataq kik'o'x li ch'e chee' rimal lera' xaqara' k'o kina'b'aal mara' otz lon qana' ra'aj che kajtak'mixek wuxu' qajch'ayek kaj kiya' ch'iich' che qaqan wuxu' che qaq'ab' xa' rimal la' qas rajawxiik qakoj qiib' <hesitation> pil qana'b'aal li chee' li tz'alek che qas k'ax kikna'an wa qab'an k'ax chikyan. <noise>